Ireto avy ny- ireo karazana akanjo: voalohany, ny akanjo ba, ny akanjo ba dia ampiasaina raha vao mangatsiaka ny andro; faharoa manarakarak'izay ny tiserta, ny tiserta indray kosa dia ampiasaina izy raha vao mangatsiaka- mafana ny andro farany kosa ny akanjo lobaka ohatra, ny lobaka dia hoentina raha vao hamonjy lanonana na ho any am-piangonana.